फोटो फ्रेम का मुख्य उद्देश्य किसी फ़ोटो या चित्र को सुनिश्चित रखना। और उसका उपयोग आकर्षित रूप से करना होता है। सुरक्षा और संरक्षण। फोटो फ्रेम फोटो को धूल, गंदगी नामें और इन भारी तत्वों से बचाता है। जैसे फोटो की उम्र लंबी होती है। और बहुत सुरक्षित रह सके। सजावट फोटो फ्रेम किसी फोटो को और अधिक आकर्षण और सुंदर बनाते हुए। यह कमरे या घर की सजावट में भी योजना करते हुए होता है। जिससे वह और भी खूबसूरत दिखाता है। स्मृतियों को संयोजना फोटो फ्रेम का उपयोग प्रिय और यादगार तस्वीर को जोड़ने के लिए करता है। हमेशा ध्यान में रखता है। यह व्यक्तित्व और परिवार की यादों को सुरक्षित करने में एक तरीको होता है।